ଗୁରା ଏବଂ ଗୋଧିଯା ମାନଂଗ କା ମଧ୍ଯାରେ କାନ ପ୍ରମୁଖ ତଫାତ ଅଚ୍ଛୀ। ଉତ୍ତର, ଗୁରା ଏବଂ ଗୋଧିଯା ମାନଂଗ କା ମଧ୍ଯାରେ କିଚୀ ପ୍ରମୁଖ ତଫାତ ଅଚ୍ଛୀ। ଅକାର, ଗୁରା ସାଦ୍ଯାନର୍ତ ଗୋଧିଯା ମାନଂଗ କା ରୂପ ବଡ ଏବଂ ବହୁତ ସକ୍ତିସାଲୀ ହୁଈ ଥାଈ। କାନ ଗୋଧିଯା ମାନଂଗ କା କାନ ଅଧିକା ଲଂବା ଏବଂ ଚିତ୍ରମଯୋ ହୁଈ ଥାଈ। ଗୁରା <hesitation> ମାନଂଗ ହିନହିନ <hesitation> ଧନୀ କରିଥାନତୀ ଜିତେ ବେଲେ ଗୋଧିଯା ମାନଂଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧନୀ କରିଥାନତୀ ବେଵହାରା। ଗୁରା ମାନଂଗ ଦୂତା ଗତୀରେ ଚାଲୀ ବାଗ କୁ ଉପଜ୍ଞୋ କରା ଜାଈ। ଜିତେ ବେଲେ ଗୋଧିଯା ମାନଂଗ ଜାତ୍ରା, କିଂବା, ଭାରା, ବୋହୀ ବାରେ ଅଧିକା <hesitation> କର୍ଜକ ସମୋ।